Xam naa dimb, xam naa wëy, xam naa rat, ngeeraa, ak gëŋ, darkasu, maango, ak màndarin ak oange, dittax. c.